لو سافرت بالزمن ورجعت الف عام بكون متحمسة اكتشف كيف كانوا يعيشون بروح السوق واتعرف على عادات الناس واتعلم شغلات جديدة مثل الحرف والزراعة بتكون تجربة وايد حلوة وتفتح لي افاق جديدة للتعرف على كيف كان الناس يعيشون في ذاك الزمان.